הַרִיַאדַה לִי קִתְחְתַاجְ קֻוַّة בְדַנִיָּה קְבִירָה בְזַאפ הִי בְחַל רַפְע אֵתְקַּל, הַמְלַאקַמָה, הַלְרִיקְבִּי, הֻדוּ הַרִיַאדָאת פִיהוּם גְּהְד עֻדְלִי קְבִיר וְלִיָּאקַה בְדַנִיָּה עֲלִיָּה, אַמָּא הַרִיַאדָאת לִי קִתְחְתַאגְ קֻוַّة בְדַנִיָּה קְלִילָה קַאִין הַשַּטְרַנג, הַרִמַּايָה, הַבִּלְיַארְדוּ, הֻדוּק יִרְכְּזוּ עַל הַתַּרְקִיז וְהַדִּקָּה הַזְהִינִיָּה, מְשִי הַקֻוַّة הַגִּסְדִּיָּה.